Tariaatale maa baa ti, suwoo tariaatale, falool dool tariaatale doolu man tariaa yoo niissoo fanaŋ bo ňaabo niissoo fanaŋ tariaatale niŋ sila beala. Baree suwoo woo muŋ beaŋ taremaa baa letti. Ahaena hante nte baa kuuwool leeke de woolu leyaa seraŋo tariyaa danŋoo woolu tuu be seyaa daami.